Fange fange ira nawei nawei nawei kita maridin tei, nini penakut ta nabadein me me ut sa ira utan e utan la kai kai modar a, ira me mancia wawina si abis da da la da da firimait da firimait le misalnya di di susu ra nakaluar te tei ni di la da dabail di susu dianak i susu ra nakaluar susa atau ira biasa dawei ia utan utan kai utan kai modar i sa te. dindi ka la te biasa da wida da blender i waluk da da tutu da tutu da kas da kas dawei nalus baru da da fisak ni kalar a baru dini, tura sa woun ira ke misalnya ni nini rara rara la rafutur a nadudu le ke' kinini si ma si nabur ababis ira to, ira ra biasa utan e utan manla bayam bayam bayam mera tela ira, biasa iwa da dawei nai daka ira biasa a nirara futi ra nasaka galak. jadi tagafin kita galak kalo panya ta taroka panyakit sa ira nimofun ira biasa bayam bayam mera tela ira.